Nga tapiti ka një takë, ish mirë sa të pullicjarej më parë gjith tapiti e të shihej sa isht e madhe qo takë e sa isht e humbët, përçë na isht shumë e humbët ka pullicjaret ancora më mirë e ancora më incisiv- incisivamenti, <hesitation> makari me un detersivu më i fort çë però ngë ka rruinarënj kulluret e me një fshiesë adatta.